<hesitation> Nkuba nentekereza, echikuba nenkinyigya omumutwe kuba nkatekereza nka ha busalirizi nkokugamba <hesitation> muntu kubaho orwaire, tugambe orwaire oburwaire obwamaani nkwo obwo, nka cancer, orba nka sukaali ebirwaire byamaani nkebyo, aho oyine kuba oyine bingi muno muno, <hesitation> obundi buba nebuleta obusalirizi bwingi muno. Osobora kufuna nka accident nkaho, obutandwa nkobwo, obwo muntu nko gwo nafwa <hesitation> aho no'ba no'busariizi bwamaani muno. <hesitation> Bintu bingi ebikusobora kuleeta obusarizi orba nka ho- oba nka ho no'soma ayisomero nka ho, orba wagwa ebizamu nkebye, ayo nohura nko busarizi. Hati nka bakuhagira emibiira nkegyo, nke byemizano nkebyo orba nke kyokuba no hagira nkekyo <hesitation> nke kyokuba no hagira nkekyo baki bakisinga, no'ba no busaliizi muno muno, <hesitation> beitu busaliizi